Oravaq tegeväq säänest trikki, et nä kogosõq väega pall'o pähkmit ja sis na kaibvaq naaq maa alla. A sagõhõhe unõhtasõq nä üldsegi ärq, kohe nä naaq pähkmäq kaibsõq.